A sta dumanna nun sapissi rispùnniri. Però chiù di na vota mi capitau ca la rùcola sarvata nta lu frigiderri durau picca, qualchi tri o quattru jorna. Criju ca dipenni di lu tipu di virdura: ci sunnu virduri chi dùranu chiossai e àutri chi dùranu chiù picca. La rùcola è ntra chiddi chi dùranu picca.